N ta ye aciti nka lo ini nka nchi lo, ta ye lo ini nkanchi lo iyo nka lo ni conoce nka nchi kuu ye, uno, dos, tres á, ye aciti patrona naá, ye aciti lo ja'ai girasol naá, ye livi as-asiti de olivo naá. <noise>